Li machineddi pi lu cafè servinu pi pripari appuntu lu cafè. Ci nni sunnu di vari tipi. Pi esempiu c’è chidda ca si chiama “moka” chi veni usata supratuttu nta li casi e poi ci sunnu chiddi chiù moderni chi fannu lu cafè nta picca tempu rispettu a la “moka”, ma lu ciauru di lu cafè nun si senti comu quannu si fa appuntu cu la moka. Nta sti machineddi si metti l’acqua e lu cafè macinatu, giustamenti.